<noise> लोग अक्सर ए भ्रम में रहलें कि जनवर के उ कुछुँ बोली दिए कहि दिए या मार दिए ते ओनके कउनो फरक नाहीं पड़ी काहे कि ओनके अंदर ते भावना नाहीं होला, लेकिन अइसन सोच रखे वाले बहुत गलत बाटे। जानवरन के भी इंसानन के तरह दुःख, दर्द, पीड़ा के अनुभव होला। एही नाते हर इंसान के ओनके भावनवन के ध्यान में रखिके तब कुछु करे के चाही। <noise> जानवर इंसानन द्वारा कइल जा रहल हर प्रतिक्रिया के बहुत ध्यान से देखेले और समुझेले। उ ए बात बहुत अच्छे से समझेले कि के ओनके सही में प्रेम कराता <noise> और के परेशान करे के कोशिश करता बा, बल्कि ओनके एह एहसास कि कौने मनई के अंदर कौनो भावना बा एकर बहुत पहिले से हो जाला। <noise>